مم <hesitation> خليني أقول لك عن الملوخية، لأنها من الأكلات اللي أحبها، أول شي حط شوية زيت في القدر سخنه على نار متوسطة، وبعدين أضيفه ثوم مفرومة وأقلبها لحد ما تطلع ريحتها، بعدين أضف مرقة الدجاج أو اللحمة وخليها تغلي، لما تبدأ المرقة تغلي أضيف ملوخية المجففة أو الطازجة، حركي الملوخية على نار هادية لعشر دقائق، بعدين نضيف ملح وفلفل أسود حسب الذوق بس.